E burna pad pentiro bedo adarumbe, be leg galo naiyata, be leg gal be ku jem buta pentiman, be man naiyata adaruman, do irla yaar ado warthira, yaar ado warthira ado mahol, mahol lumbe bentata man.